حيوإني المفضل هو الاسد الاسد ملك الغابة يتمتع بشهرة عارمة ولديه صيت بين مچموعة حيوأنات الغابة ليش لإنه حيوإن هو مإنه الاضخم ومإنه الاقوي ولكن هو الاذكى ويمتلك عقلية چبارة وعنده مسئولية وبيعرف إنه يقتنص الفرص وعنده قرارات صائبة ف هو بيمثلني